स्वीजरलेंड नी संस्कृति स्वीजरलेंड में चार भासा बुले। अलग अलग प्रेंज <hesitation> इतालवी ने। रोमान्स कहते स्वीज, चीज, चाकलेट, रोस्टी। आलुति बुनचा कहते हैं जा इशाई धरम केथलिक। प्रोटेंस्ट परमुक्ष एक धरम निर्पेक्षिन सहीशन समाज। <hesitation> माने हैं कहते हैं फांस। <hesitation> नास्ट कार्निवाल मारकट, एलप। <hesitation> फाट कहते हैं अम्तवर्पर्ज, डिरंडल, लेडर, होसेन पहरे। संगीत कहते हैं, योटलिंग, अलपहार न संगीत जीवन। सेली स्वीजरलेंड समाज समाज कीपा बंदे रहो। <hesitation> सुत्ता था लोगता था ज़्यादा महत्वत दाई।